لو جعدت مرشد سياحي في مدينتي المفضلة يعني أول شي نبدأ-نبدأ بجولة في المعالم تبع المدينة أجمل معالمها السياحية ومعالمها التاريخية نوري الناس يعني شو شو في مختلف في هذه المدينة عن باجي يعني، بعدها نمشي للأسواق الجديمة المعروفة يعني من جبل جديمة وجاعدة باقية عشان نشوف الثقافة والتقاليد وفي النهاية نمشو لمقهى تندوجوا الأكل.